Sabzavotlarni saqlash muddati turiga qarab o'zgaradi, lekin ko'plab sabzavotlar muzlatgichda uch yetti kun ichida saqlanadi. Boshqa sabzavotlar, masalan, karam yoki sabzi, ikki haftagacha saqlanishi mumkin. Ularning yangiligi va sifatini saqlash uchun har doim havo o'tkazmaydigan idishlarda saqlash tavsiya etiladi.